راهي اللغه الام معناها الصحيحه الوالديه والاجداد بتاعنا معناتها هي عندنا لغه واحده هذا مكان اللغه العربيه هي اللغه الام بتاعهم اما هكذا مرات شي مرات.كانت اللغه العربيه هي اللغه الام بتوعهم اما هكا مرات ايش مرات يرى مكالماتها بالفرنسيه أما مش ياسر معناها هكا عاديه ما اللغه الام هي العربيه. بالفرنسيه.